Ah raha ohatra hoe andeha Afrique atsimo akagny ndraiky zah agnatina herin'andro raiky ai, raha ataoko agnaty valisenahy zao ai, <hesitation> ino mai: short short a, mini mini robe, mini mini jupe, débardeur satria zao akagny somary mafampana de zay.